אַחְסַן טַרִיקָה כַּנְבְדָא בִיה נְהַארִי הִי נְפִיק בְּקְרִי וְנְקוּל הַשְׁכַּר לֵלְהּ בָּרוּחְיֵשְם עָאוּנַא הַיּוֹם גְ'דִיד נִשְרַב קַאס דְיָאל אַטַאי סְחוּן וְנִקְרָא שְוַיָּה הַטִילִי מִנְבְעְד כַּנְחוּי קְלְבִּי פִי שִי וְרָקַה נַכְתְּב שְנוּ בָּאגִי נְדִיר פִהַדָאק הַנְּהַאר הַד שִי קַיְחַלִּינִי נְבְדָא נְהַארִי מְרְתַاح וּבְרָכָּה קִתְקוּן מְעַיַא טוֹל הַיּוֹם מְשִׁי גִ'ר נְזַק מִן הַפְרַאש וְנִגְרִי לָזֶם שְוַיָּה דְיָאל הַהֻדּוּ וְהַנִיַה וְהַרַב דִימַא קַיַעְוֵן.